Anyanmbowa a - fie anyanmbowa m'enyi gye no ho papaapa nye egyinambowa. Egyinambowa yɛ abowa bi a, ɔyɛ mpɛn pii no hɔn ho yɛ fɛw. Ɔyɛ abowa bi a ne ho yɛ fɛw na abowa yi so abowa a odzi nokwar ma nyimpa. Sɛ enye ne tse na etsetse ne yie a minyim no wuranom. Na wɔwɔ nyansa kyerɛ dɛ obi fofor mpo tum ba fie a mbowa yi tum da suban bi edzi dze kyerɛw wo dɛ nyimpa yi ɔaba fie yi wɔnngye ne nndzi ntsi yɛ ahwɛyie. Na bio no <noise> mbowa yi so mbowa bi a hɔn suban dɛ wotum bu hɔn ndzɛma bi gu ade do. Ɔayɛ dɛ wɔrehwɛ wo wɔnnhwɛ wo no yɛ esuadze ma nyimpa dɛ ennyɛ biribiara na ebɛyɛ dedeede ho. Asɛm bi nyi a bu w'enyi gu do. Dɛm mbowa yi so adze kor a m'enyi gye hɔn ho nye dɛ wonndzidzi kɛse, wodzi hɔn ho nyi papaapa. Na wonngya hɔn anan nngu beebi basabasa. Wogya hɔn anan mpo a wɔta do amma anntse na ammbɔn.